म्ये जो है अलसर चाहिए पेंटू कॉफ़ी में कबऊ नाऊ पेंटू चुन्के चाहिए मोये अच्छी लागतिये। कॉफ़ी जो है उबाल के नाईये बंती चाहिए जो हसी उबाल के बंताइये। जब बमे उबाल केइन बंताइये तो बड़ी अच्छी लगतये और चाहिए में जो है, हम लोङ्गऊ गैअर सकन्तेइन अदरकऊ गैअर सकतेइन और चाहिए पत्ती ते चाहिए जो है कड़क है जयन्थ्ये। जाते पूरी थकान और कबऊ कबऊ थोड़ो सो सर्दी झुखमऊ सही है जान्तुये तो जऊ वजह ते मोये चाय अच्छी लगतेये कॉफ़ी की वजह।